في إحدى الأيام ضاعت عائلة من الطيور أثناء موسم الهجرة، بسبب عاصفة قوية فرقتهم عن السرب، الأم بعزمها وشجاعتها قررت تقود عائلتها، وتعتمد على النجوم ،ودروب الرياح لتجد طريقها، واجهت تحديات كبيرة، مثل الجوع، والبرد لكنهم تعاونوا صاروا أقوى مع كل عقبة، وفي النهاية لقت الأم وعيالها أرض خضراء وآمنة وأستقبلهم بسرب جديد بحفاوة.